Ishaa rimi ashiya ungwe wuri ijee yiriye nga kaza tsu tɛnga mɛn kiso ba nggu mɛn nggu mbɔ gɛ <hesitation> ayii ko atei mbɔ za tsuwe tsɛ ru ngwɛ ri miha mɛ ba ri mɛn ungwe shia ri ijee yiriye nga kai gɔrr agɛ nyã tsɛm uwir mi mbemu wɛrɛ ni kpɛm wɛrɛ <hesitation> bɔr icɛrɛ mɛn ki seng iba ananga kani titɛn abina kɔ ani gbigbisha abinakɔ ani kikorhe akirake ri-i-ir-ri-irirhe <hesitation> angwɛ asiva bemu mboɔ atei aza tsuwe mbɔ atserh, ishaa <hesitation> mɛn hwɛng utɛ ko nga za dzowe bin ri iya naa mbɔ ba marh naa marh nghwɛ ha utɛ kpaza dzowe bin agɛ ka nan-nap ngo ane fa mbeya ngã pfunu nghwem kuma ngge dɛ rhi miha har mbɔ sengaba mbo kpa ba gbubuwe mbɔ itserh bɔr icɛrɛ mɛn ba rimɛn ko nga mɔ akwei ubin kpi nga ka bei Ko nga mɔ aweya ri ijee yiki sɛng ra tsu tsɛ wurhuwi ngã be ifipfuna <hesitation> ko bɛn nghwe dzɛm awua ru ubin kpi nga ka bei nya ru utserh wurhewi nga ka bei ifipfuna abɔ ari izei nããha mãnã gɛ kai nã nɛ adzam afinã mi pfunã ngã uwɔ ari iwruhubin <hesitation> ayi <hesitation> atei unãhã nã mãnã gɛ tɔ, mbei pfunũ wɛrhɛ uwɔ kuma ari izurh su nãhã ah nanɛ adzur su finã ngã tsi nã mɛna nga gɛ tɔ mbei zur wɛrhɛ <hesitation> borh umum mi wem na abina kirhake mi ki mbei nya ru unaku gbĩrhĩ wurhu wi mi ki nya nga tsi na mɛnam ri mbei fipfuna nga unyin <hesitation> mi ni ri <hesitation> atesnga nggu ayisnga mbɔ ni korhe guse? <hesitation> uwɔ gɛ ngɔ ba bemu ngɔ nya ikpurhu cucci yiki zee ngo rhi tun ru shirhu cucci ha <hesitation> ikpuru cucci saki deyiwa ngo ko <hesitation> a cucciha wuku zei kose shiya zei ngɔ ba nyã ngo iya nãã nyã yede uzarha nga kuwe unyã ikikoranga ru teba ngõ wi ghwengo e cewa <hesitation> unaha akoi imengge unãã de ba nyãngã abowiyangã, akwei abɔ irhirhe asi- ku- asi-asi- asikula ko aghwe kacimbɔ akorhe gese bor ngɔ ba rhi ri yaha ah <hesitation> nayenga mbo ba brabrab-uh-u-mbɔ ba ira bribɛ kani tsu su na nap mbɔ amesuwe mbɔ isisei pfung kpi amesuwe mbɔ <hesitation> idzowe igong ra abi ka kũũ, amesuwe mbɔ iri ikpu agbei akirakɛ mbɔ ka yere ru teba na korha <hesitation> abina kirakɛ uteba ku bema umum iba nyamum irhu unawuha mi ngom fin nyam ira ana biya ira anabiya <noise> mi ki mbei ifipfuna mbo <hesitation> ubɛn una wurhuwi miki ny. ka wuwa na ira- iramɛ nakiya Ah-ayis nga naga mbɔ ba wumbɔ abi itɛn amɛn wu abi ka dzowe igong anerhgwarh shimbo abirabɛ, shimbɔ veu shimbo abi ka uwa aɛ birabɛ ka gũ iwei num birabe ka ni kpoi num birabe kani dɔsu num wua ngã wu, wu nghashia mkini iri ru bɛn na wurhiwi mkibe fipfunã ngã uvaa kei, imengge iyaye ngã aweri mi ru nãã shia ri mi, ubin kitsu aboka dze awiya imesa aza mesu ikpũ <hesitation> iki korhe igi rherhe abo sei mbɔ ba ri ya ngɔ nyã mbɔ ah ah-kpeta gɛ mbɔ anã abika azu-aze bor mbo ba zi mbɔ ra nanga ko akira kɛ ba ayis mbo mɔ ba t-ah-ates mbɔ mɔ mbɔ korhi kpu isises yɔ iwengge, semi hweng ko isises na iwu gese akoru nga abina kirake ayis nga ko ates nga kani ki korhe kose nga si korhunga. mbai hweng decewa nga nia ikikorhe ubin vaa nukɔ kutsu mum mi nya ni pfuna nga untarr kuma una ah-akayesa num nyanga akwei abɔ irirha Koo ngɔ zi tsu nggoi ra nanga kɔ dema nga ngo ba rhusa nga ngo bei pfunu wene-i-iru nerha ngai deya ngɔ mbe pfunu wuku wuri iwei numi umum semi hweng ko ok ngɔ ngyangɔ weyo ru iwei num? Ngɔ ba shiyɔ ri iwei num ko ngɔ zi pfunũ maleka irhirhe se mbɔ kpo <hesitation> arherhe ama ngɔ nãhã aba weya ri hweng num nyanga weya ri gu iwei num dzweka igong num nã dzweka igong anergwarh umɔ ki hweng mi pfuna nga ikei akoi anabo si dzwe kumbo igɔng rhu iyaye ngɔ pfunu na wɔ ba irhirhe nga ba ni ipfu ngha sisei ndɔi tser nggu iya ngɔ mum si mbei wua utsɛn awu pfang nga nya ngu iyam awu iya rhunga. iyam ashiya ndɔtser ru nga iyam, awu iya ru ngã bɛn bin kpurukpi ngã ka hwangã si e korhuka iya ngã ba koruka iyam, mi si ngum ibɛn ira anã biya birabe ku ba nyangu iyan nga wu nyaku ndɔ tser nguna ngo ba Bɛn na wurhi wi miki pfuna ngã awu pfang mi hweng ni dzwe imangmang nge ai dzewe ka igong ru iyam dzwe igong ru tɛm anyanga mbɔ mbɔ wu ayi mbɔ mbɔ mbɔ-mbɔ at atsei imarh ru nga mɔ mbai nyam rimi ai. dza ngam amen akirakɛ mi ki pfuna nga unaa kuma awu na wurhiwi ka nyi ru nyirha ru teba? Herh ngo zi nya ngu tsɛ ngo ba ba wai we anegorh ri yangɔ kame nga ba ri yangɔ ngɔ weyɔ ra awɛrhɛ kwei aghwembi tɔ ngɔ ba zu dzur tsɛr wurhuwi kawu ner ku bow asuwa nggu anergwarsh shiya nerh ku yei <hesitation> ku yei atser tɔ nɣ nya ngo ku tsu itsi ngɔ tu uverh, aghwembi asi ba mbɔ ru ngɔ awerhango si bambo ru ngɔ uteba kisho ma si ba mbo ru ngɔ. to ngɔ sisei ipfuna ngɔ sei dege ngɔ ngurha nga? So awu pfang ru mum mum miri una anyi runga unyirha nggu anegwarh? Naa abuta isha nyi nga nggu anegwarh? Ayesa batsen? Use abirabe ngɔ ba zi ni iyambɔ nga nyangu ubosa awu wɔke? Akwei ana bo irhirhe ngo ba zi ni yambɔ mbɔ si tsimbo ngo uboi ba si gɔrh mbo ngɔ gɛ kwei boi ila mbi seisei gbugbuwa mbi korhe bin mbi kade korhe kuwe na dzembi, amaa nga si de gɔrha ngɔ gɛ ga boi tɔ ngɔ hweng ngɔ ngɔ ba pfunu ngɔ ira tserh abiha akwei <hesitation> arherhe ri iyangɔ borh, mum mba dzewe kum amenam ni iri abina kiya mi hweng de cewa mba pfunum una nɛ uteba uggu ko ibɛm angwemen ai gu mbo ibɛm angwemen ai gu mbo iben nga ba avuma agwemen akpon ru inyaka agwe mbo, ba vum mbo kpom ru nyaka agwembo ashia utserh wurhuwi kaba ba ba wai we agwemen, wai we agwemen akwei atserh abo irhirhe agwembo tsaknga zi dɛ zi mbɔ ru ng tɔ mumira tserh abiya, mi si pfunun mbɔ ba utaar kuma, akwei izurh usu aweya ru ugarh, dzurhsu weya ru garh <hesitation> pfunun wurhuwi ka dzur su adzurha su mi si gɔtum ge’ awu pfang nurha zi imesa kwei abo zi de zi mbɔ imesa rirhe ama dzurh mbɔ su dzurh mbɔ su so kerh ngɔ zi pfunu ngɔ guge <hesitation> misi ngɔtum gɛ ngĩ zi pfunũ wurhuwi au pfang ngã zia imesa ngã za mãã imesa ki gong <hesitation> pfunu nerh ku dzurh su, nerh wurhuwi kawu na amɛ̃na kirike nga dɛ mesu nga bin kpurkpi ngɔ ku mesuwe nga. neke pfunũ nerh ku berhi itsi nga nga ka hwa iker ya nga ka mesu ubinkpo <hesitation> mum ibei utserh wurhiwi ka rherhi tsi nga bɛn ubin kurkpi mbɔ ka mesuwe nga nga de reri itsi ngã na mana yesa ko mesa <hesitation> ashiya pfang gɛ se nga zi imesa za ma imesa ba <hesitation> ama we ra amen akirhake ku de mesu bin kurkpi mbɔ ka mesuwa ngɔ ndzowu kum imangmang mbai pfunun irhu tserh wua mum ibikam mã mi nggum ibɛn ngã ibika nga ma ai gi gua ibɛn ma ngno ba zi pfuna ira abi ikertsia rɔ ira birabe simbɔ <hesitation> irherhi itsi kpu nya iya ngɔ kawu ifu. <hesitation> bin kutsu nu ngha ha nu ngɔa kwei abinakɔ ru pfun kurhe ri sisei pfung mɛna ni mesa so, awu pfang mɛn mba hwɛng ɣ ko ngãmɔ ru pfungane bɛn nerha ru pfunga rɛ akwei abinake nga na ni mesa ngai dzoweka amena nga nga irherhunga itsi nga ra mana amesunga abin ako kuma ngo shiyo nerh ku ni nuka nggu anegwarh ba riso ire aya ipfuna irhirhe unuka ni kuwe mbɔ sisei ki bewe tserhwɔ bei ubin kurkpi utsawɔrhɔ ka korhuwe utsɛ nga.